Karazagna saosy azo voambotra amnah avy andrahona draiky edy de ohatra saosy tomaty regny de ano mahandro tomaty de afangaronao tongolo ndraiky sira de igny <hesitation> ato menaka de <hesitation> misy koa saosy besamely de <hesitation> andrahogna dibera de ronono miaro lafarina.